Kauk munumang de ndeu pus es njaung pus mjiung ngujue pu rapu re kaung ba'eung kanan pu rapu re jay nipep kua lan'eiñ pus kjai nipem kjay karat xikit njaung pus mbung pu rapu lem es pa pa manajap y nipep ngjai kua manan'eiñ pus chu pus kiajay njaung kari saria kari dulces kari ba'aus y kari saria ku'uaus pus rapu pur kua manan'eiñ kua ban'eiñ jay kua lun'eiñ rapu y y ndeu pus ndeu ndajap ljau kute pus saria de kute pus rapu re mas ljau y saria <noise> mjiung pus rapu njaung ndeu y no kjai nipemlik'iajam mban'eiñ pus chu pus pu kanjet kjai pu xikit paiñ ban'eiñ porque kjai njaung kari saria que nipem mbajau kjai saria ku'os ljau pu rapu lun'eiñ y nipem njai mbaljau kute y saria kari kari sabritas rapu njaung rapu chu lun'eiñ pus kjai nip mbangjai ndeu pus ndeu pus ndajap mjiung ngujue pus kua banaung rapu pur pur majau jay y saria mbung saria kari ken ngunjiu kari jay li stikiuang kari ken ngunjiu kari mbung rapu mas. Kjai mas bajau rapu porque chu pus chu ya mut pus kanjet kjai njaung kualkier kari jay lo que mananjaung pore kjai lun'eiñ kjai bumjei ndan'eiñ y kauk pus kauk ni pem nipem jay chu kari kaung tajam kuoaus y kari saria kjay kua mananaung saria mjiung talung kari pakas saria kari de chikiau jay kua banaung pus ndeu ni kua mbakeje y tijian peuk kua manakeje paiñ ni limy kuba'au kua makataung asta kutseiñ kuba'au a veces kiajay ngajay kuba'au pa manama kua manajeu un un dia jay kua manama y kua manjua pus katat juy ma bupeje ximjia ma ba'ey kutsi y lujueu nuy kunju pa manjua pus ramat kupu y nipem mbumjey ngul'us y nipem limy ngul'us y rapu dias pa makaljaung saria y pus chu pus chu si ya limy ngul'us pa manamat kutseiñ pa makaljaung saria y ya kua manjeu'u ya kua manan'ia pus ndeu pus ndeu ya nipem limy mas antes nipem limy rapu pus kat paiñ pu bakjat y nipem mbasejeiñ a veces ni pem mbak'eje ni pem mbakje pa masuejeiñ y kua rik'ie pus kua rik'ie nipem kua mbataung. Nipep mbaljaung mbul'eje jay kara runju kunju y kupu tibia'al y pus chu chu si ya limy de mi'ia kauk munumang de rapu se kua ban'eiñ pus rapu kua lu'uey baka'ang kanaung rapu kua lu'uey kari kari de masix ngurua katat juy cuando ba'em kanaung pus juy lu'uey masix ngurua y lo lu kual pu kanaung porque ba'eje que baem y kara de kari de chiljia pus rapu es pa malaba'ail y par ngjai de de jay kua latul kanaung rapu es lu'uey de kari latsey rapu kua larets pa no manuejeiñ kukjuey kjay em kukuey kukjuey y porque ngjai se kua likiul pus lem kua manaey pus es que kuba'au kua manama jay kuba'au mani manama y kiajay tijian ngul'us pus rapu kiajay many batau rapu kari se jay likiung y likiul kua la'ey rapu kari latsey kua larets y nipem jay kjay li'iau rapu y rapu saria kjay kua ba'em riñiu pus lem kua lu'uey saria kari jay kipi'y lem kua laman kua lanjiep kua ngupix pus lem saria kjay rapu kari de kipiy kua laman pu lem kua la'au.